Et saiq nii eräello ku ka tüüello sis tulegi tetäq konkreetseq plaaniq hindäle. Näütüses pandagi aigo kõrvalõ kodotsidõs tegevüisis, <hesitation> ja mitte hindäle liiga pall'o kohustuisi võttaq.